हमारे देश में बहुत सारे मसाला पाए जाते हैं। जो कि स्वाद सुगंध और पोषण के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं। ऐसे ही कुछ मसालों के नाम हैं जैसे साबुत मसाला में जीरा मसाला सरसों मसाला। शाप मसाला धनिया मसाला, काली मिर्च मसाला, लौंग मसाला। दालचीनी, मसाला, तेजपत्ता, मसाला, हरी इलायची मसाला यह सब आता है। वह के बाद किसी मसाला जो होता है वह के अंतर्गत हल्दी हल्दी पाउडर मसाला आता है। मिर्च मसाला आता है धनिया मसाला है। गरम मसाला, चाट मसाला आता है जीरा मसाला आता है। चिकन मसाला कसूरी मेथी मसाला आता है और काला नमक मसाला आता है। मसाला बिरयानी मसाला पाव भाजी मसाला आता है चाय मसाला। यह सब मसाला हमारे देश में ही बनता है। और लोग इन्हें बहुत जाओ से अपने खाना के रूप में प्रयोग करते हैं।